ما عدد النوافذ في المكان الذي تعمل به؟ في المكان اللي أشتغل فيه، عندي تقريبًا خمسين شباك الشبابيك كثيرة وتخلي المكان منور ومفتوح على الهواء النقي، وهذا بيعطي راحة وانا في الشغل. التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية تساعد في التركيز وتحسن من جودة الشغل